Ákpá áffíoñ, áffíoñ íbá, affion ítíé. affion ina, áffíóñ ítioñ áffíóñ ítíókéd, áffíóñ ítáítá, áffíóñ ùsùkéd, áffíóñ dùób, áffíóñ dùóbókéd, áffíóñ dùó-ébá ánám áfùrò ísùá kéd.